Poka kan ne nivivirowa kateh miak neka itzkuihtih, neka iwa a veces neka ke aka wal tzahtzi se perro iwan nonka okse non no waltzatzi iwa yotokati, iwa pues neka iwa ke cuando aka katropellarowa se perro, ne nipensarowa ke cuando neka ke monotza para neka yaske kitatiweh. Neka ne nikpia senotzkui iwa se nomiston. Notzkui inon neka itoka melón, iwan neka no gatito itoka kiwi. Iwan neka pues yewa simollevarowa kualtzi porque pues yaya kipia miak años, neka ompa kateh, cuando yaki oniki- yaki omoconocerohkeh neka ke omokualaniaya, amo mojuntarowayah, pero axan ya yihpia miak años neka ompa vivirohtokeh tos yaya matih. Nekah itzkuintih okachi mosarowa no para matlacuidarohtokah neka cale, porque neka a ves walkalaki no ichtikih, tos neka kachi kena kiniki pe- neka itzkuinti para neka ma tlacuidarohtoka iwan non mimistomeh neka kinniki porque neka kihkua neka kimichi, iwa tos neka ke ich se kali neka yitos kimichi tos neka yikuitiwih se miston para ma kihkua, wan yayi mayitokah. Neka pues neka no ne omiston ino aveces neka walkalaki neka ika kan iawelah, iwa walyuwi neka kuiliti icomida, tos neka ya awela wal maka ika se palito, wa orsí mokahwa ihkon kilia amo ihkon ma kichiwa oksipa, pero pues orita yayitlaentendero yayuwi kachi mitzkuuiliti mocomida. Iwan notzkui inon amo kachi mitzkuilis mocomida pero sah kilkisah, porque ke kan ne nivivirowa nekah, tos ne nion nikakaltzakuatih, pero a veces neka nwalkisa yeh nekan como kitah ompa kahki abierto puerta motlalowah iwan yuwih, pero nekah kimohtia porque a veces neka como kahki carretera wan sakilpapanowah cochihtih neka tos neka kemaka kemohtiah si kema katropellarowa se perro.